Tena aleoko kosa aloha mijery film mampiomehy e, satria ny antony a iny mampamiramirana anao, manatsara ny fo koa ny fiomehezana, mahatanora dia sady mba faly e, miteraka fifaliana ilay izy dia aleoko mijery film mampiomehy